أني أدعم مؤسسة رحمة اللي تركز على دعم للأيتام والمحتاجين، هدفهم مهم لأنه يوفرون التعليم والرعاية اللازمة للأطفال وهذا يساعدهم يبنون مستقبل أفضل للأطفال، أشعر بالفخر لما أكون جزء من هذا هذا المجهود لأن كل طفل يستحق ما هو أفضل.